Le diferense tra cavai e azu a sun chë ël caval pöle munteie ën sima cun la sèla, l'azu pa vaire përché a patis la schin-a, pöi n'autra diferensa l'e chë l'azu al a le urìe lunghe e ël caval ënvecce no e pöi <hesitation>